अ, बिल्कुल। भारतऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य हयू दू। भारतऊ प्राचीन सभ्यताऊ, सिंधु घाटी सभ्यता, लगभग तैतीस सौ से तेरह सौ ईसा पूर्व अस्तित्व बच। जू सभ्यता वर्तमानऊ पाकिस्तान रंग भारतऊ कुछ हिस्सऊ फैलेले तो। जू सभ्यता मीऊ शहरी जीवनऊ, सिंचाई प्रणाली, रंग लेखन प्रणाली विकसित हाचो। दोगतो शहरऊ इद, मोहनजोदड़ो, तरो ली इद महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल दू।